Laha tota zany tenga ka anatin'izao jardaina magique zao angy, haky raha magique zay moa ka tsy ho soa soa any ny raha ao mety hitsara aby ngy vonikazo io hoe: hay marary iaho voadianao, ataontsiky tsy mivovov koa ny amboa fa miarahaba: Nareo koa aa! ee ho soasoa ny fiegna any satria avitsy ny raty ka raha magique zao ny any ko.